Negara Israel ndia negara yang terkenal no agama Kristen negara ndia nelauk karna nai ndia a kanu hatoli bauk yang lamhele Lamatuak a terus negara ndia negara yang diberkati karna nai alkitab dale ndia tanah perjanjian.